Nii aii u'kisa pehkita nui kiinoi ngnong impako tukong ho ngong memory tiki uringi ong o'ko moo nomung kinonnong tiki impako tuukong, tiripara impako tuuke. Monomo nohungee tii ngoni pehkita niu kinnon nee impako tuuke. Impah tii hiya kinnongne tii mara mirahu tokuko he manni tii oi mutihah, hoko purutu nowo ngawah, noii muri ngung kinnonnong ong pamuro nowo ngawah impako uurukong ningii manni hayeungee nui ko tii roki tiwo kokorumo nuhene tii hiya timung. Impa ko tii kotah ture tangake nahahere tii pokonii memory hoo ponna tiki tuhah ngung toku noii kinawarong tii pehkita unuii kinorungyong nokite kongnommo heko kannuku noii honna tuhahanoki kiino rungyong kannuku hia riku tangamong tikite ihkokite su'su' maramong tii u'kisa pehkita unui tii monome ti kiarumaramo impako roki ho tiwotikah tuukong ho kannuku tiraku tuu su'koromono. Impa ponnangii oruhewammo uruheronno tii heko tiwa' kori, impa ko orohah, nonohno mumusurunih kong nonohno orohkono. Tii ngoni pehkita nui kinotunni tii muri impako tuuke, tiki heko howoko sangi tiki kannuku tuhahnoki. Tii nohumo nuhene ngoni memory ngoni mu'king impako tii kokoraire tiki uuringi.